Fruit de mer zao tegna maro sady tegna marobe olo ny alerzia aminazy aveke ôhatra na tsy fruit de mer koa fa le lako an-dranomamy regny, e matetiky maro olo tsy mahazaka lako, aveke atody koa, aveke maro koa olo tsy mahazaka chocolat.